Haala suuwidin ɗo kam, gooto nder finatawaaji maɓɓe kanji woni haala fiika, fiika ɗo boo yimɓe koo itto babal kuugal, itto pelle kuugal, ɓe accan pakko, ɓe waɗata, ɓe yaha, ɓe yara kafe, ɓe siwta, ɓe nana belɗum.